א מעסק, א סורזשיקל מעסק וואס די דאקטורים טראגן טוט אפהאלטן פארשידענע באצילן און באקטעריע, וואס קענען זיך געפונען אויף א וואונד פון אריינגיין אין די דאקטאר, די זעלבע איז פארקערט אז די באשטאנדטייל פון די דאקטאר זאל נישט ארויסגיין אויף די מענטש וועם ער טוט יעצט באהאנדלען.